Hää külh, vaidlimiq, mis mi vaidlimiq, aga hää külh, lõpõtamiq noq ärq. Ma pallõ andis, et ma lätsi vähäkese vihatsõs. Et noh, midägi tetäq, vaiõlusõ käügih iks läät tõõnõkõrd. Proovimiq edespiteh sõbraligult läbi saiaq ja kõnõ- olõmiq sõbraq edesi!